Doré simano surubo nubajé: éméno yara amansa sin émano yara ajoolee; éwagéén éém. Busiloor bara yo: éwagéén yo basilé yo uŋa basilé bololi, aw bécoho nuyo jaraam uyaméén, uyé yara amansa yo wa aholoof; basilé bara aholoof, éni usiil, miin nosiin nusilé yo béjoow.